لا الهدر خير من الميساج ، بارسكو الهدر تحس بيها البنادم واش راه باغي يقولك ، و مام تقد توصل الرسالة تاعك للبنادم لي باغي تهدر معاه ، يعني مام النبر تلعب دور ، مام كاين ديفيرونس اونتر تكتب لواحد ميساج راك تضحك فيه و تهدرهاله في الهدر ، في الهدر يفهمك بلي راك تضحك الور في الميساج ما يقدش يفهمها ، سما لو كان نجيو نخيرو ، نخيرو توجور الهدر خير من الميساج